E fomba fandrembognane roaplany na mandeha, mandeha eky izy e! Da mandeha mandeha da ataontsika ame trente na cinquante metre agny, da igny izy vao magnomboky miakatra amizay, da miakatry miakatry miakatry da revô mahazo ambony egny izy, da mandeha plat amizay.